أفضل زر هو إيقاف الزمن، لإني نجدر ناخد راحتي في الوقت الحالي ونقدر نركز على نفسي وعلى دراستي ونعيش اللحظة، ناخد راحتي في التفكير، ناخد راحتي نفكر في قراراتي الصحيحة، وما فيش حاجة تز- تز- تزعجني.